<hesitation> Karazagna lasiety ai <hesitation> misy zao ai <hesitation> lasiety talesaka lasiety talesaka zao le <hesitation> talesaka izy maventiventy de fagnataovagna vary de a- misy ndraiky koa o lasiety bôl le somary mihôronkôrogno fagnataovagna rô <hesitation> de misy koa le <hesitation> sous tasse sous tasy lasiety madinidinika atao ambaninà tasy kaofa homagna dite na koa hoe hômagna kafe regny de <hesitation> misy koa o <hesitation> lasiety talesaka helihely <hesitation> karakarahan'jany.